Kan ligid nafsi ana musafir wa rajjaʼani le usbu wahid wara, bahawil fil usbul gabbaloni fiya da bassawwi fil usbul gabbaloni fiya da basawwi lai shuqul bastafid minna fil ayyam albijan giddami, gide kan alyyam del da jan da ma illa kan sawwetasshuqul assawweta da gide bastafeed bazid minal waqit basawwai shuqul akhair qairal al sawweta.